ଅପନେ ଏକ ପିଯାନୋଂ ଵିଶେରେ ଭାବନ ଥୂ। ଯହାଁ ସଭୀ ତୋ ଆପନୋଂ କିପରୀ ଆପେ ଜୋଡୀ ହୋଗୀ ପାର୍ଛଂଦୀ। କହୀ ଓଟେ ପିଯାନୋଂ ଵିଶେରେ ଅଭିଯା କୁହାଈ ଜାଯୀଚ। ଏବଂଗ କେହାଁ ଆପନୋଂ ମନନରେ କିପରୀ ଅବେ ପ୍ରଭାବ ପକାଵଚୀ। ଏବଂଗ ପିଯାନୋଂ ସଭୀ ଆପନୋଂ ନିଜେ ଭାବନୋଂ କିପରୀ ଆପେ ଜୋଡୀ ପାର୍ଛଂଦୀ। ତହାଁ ପଚ୍ଚରେ ଜାଯୀଚୀ। ବାସତଵାରେ ପ୍ରସ୍ଣୋଟୀ ମୋଖୀ କୋ ଅଟେ, ପିଯାନୋଂ ଓଟେ ମ୍ଯୂଜୀକଲ ଇଂସ୍ଟ୍ରୁମେଂଡ, ବାଦ୍ଯୋଂ ଜଂତରୋଂ ଅଟେ, ଏବଂଗ ପିଯାନୋଂ ଆପନୋଂ ନିଜେ ଭାବନୋଂ କିପରୀ ଆପେ ଜୋଡୀ ପାର୍ଛଂଦୀ।